Ze ngijna yezna reya', nxe'a ta nzina asta ye gap're ye ngij'na jwa'n ta dixli'a ndoley basket jwa'na ta ngijnumen balon kon lo yamenba naya ndega thib nedor bix ndebe ngij, este jwa'n pelot kon lo nir jwa'na ta mbes fut, mbay nzo thib neda ta ngij lo yagamen jwa'n ndole boli mbesxa, jwa'na jwa'n nlina yes ta nzi reya'.